Ñaa yaa xi- yaa xixivantu kuu mia yoo ya vaa tuvintuu vaa ya yaka kuuo mole yaa <noise> kantuu xii molee kolo kachintu, chi tikara ya <hesitation> un ika tika chi nuu i'i kuiyai vaa kari xaanuri kara tainiari ka xaanuria xixiri loo nujuniaa yaka, ya iniarika xaanuri yakavaa, molerika kua kee vantu mi ñuntu yoo rata ya, yaniuaka kua ta xaa keeoa ra ya ika, ya <hesitation> <noise> ya xinaa timi kolo kuri keeo, xina kee ntiori, sukuachiori tavantio ñaari, ntasantuvi ntiori, a sa sii kunuuri ika chiori chikaao loo ixii iyaa xiiri, ta yaa kuvaa mirikara sara kuniiori ya ikai ua xaao keeo yaam <hesitation> ya'a kayuu kaa, xii loo ya'a tii, loo nuju i'i yaka kioo a taya kuva kusiji inii mio un kuaa mole kioo, un loora su xaa kuvaa kuaa mi yuvia kuxira unk loona kuxira ra su xauva kii mio cuenta ta yakakua un <hesitation> xinaa xia'a tavao, tavao ntikia ta ntii viji na kuachi valia antikara ya. Tavioo nuu xi'io ñuu tavi tukuoka, vijii vaa na yataara saa tu ntikiia viji vaa na, na kuu kuaa i'i kuvaa ii kuaa unn na kuu mi ntikia chi nakuka xaa yata kuntiaa tuku mia yakara xaa sii kana tukua ra yaka ii kuaava a kasuu mi ntiki kaa rasa taa ntii ikatuku yaa tavao mi, ya tavi ntio mi ña;a ikara, sa ika va chikao loo an ta'ta kaa mintuu xii mi ya ñaa vali ya kivi xii mi mole ika ya chikaoa, ya xinua kua loo tii almendra vaa, loo yaa clavo vaa, loo pimienta vaa, loo yaj cominoaa ta loo tuku ti uva pasa vaa, loo yaa canelavaa, chi tu canela kuachiña na chikao, chi kuaa chiña xikooru kaa yoo loo charu kuva chikao taa ika vaa chikao ya i'i mi tikumi ajo vaa xii sava tuku tiis tikumi cebolla vaa, taa ya tavio kuu ntii miaka ta xii ti jojolin tika un yaka ku nuju ña'a ya kivi xiaa ta tantii xaa tavi nitioa ika ra ika tavi tukup tinana kua'a ntu nuu kuaa mi ñaa kara ya. Kuri kaa uvii tavio a tu nuu loo chaa vara irii kua taan <hesitation> yaa, ta nuu ntii xaa ntii tavi ntioo ñaakara sa xaa yoo tuvaa tiara, saara yan ta tikumi ajoka tukuri ya kuvii ya tavii vaaorika ya viji va na kasuri, na kuoo ka yuxa'a tixiri chi ta yoo yuxa'a chiña xioo xiko tukuri, ta i'i vijivaa na kasuri, kasu kuaa ntiiri ya ntii mi ñaa iniria taan <hesitation> ximiaka tantii chitaa ntiio mi ñaa ka xaa yoo listo ntiara, ika kua xaao koo ta xata mi, ya'a tukura ika ku susaajao loo tikui, saja ii kuisora ntatisoo sataa ra naa ntuvita chi ya una koa saakuiti tukura ñaka kua xiji chiña kanara kuvi ntikoa nuju yo'oso, ta na ntaa tikuii saaja satara ntuvitaa ra ikava ya untava ntio tikui ra satara saa sii ika ntikoa nuju yo'oso, ntantii ta xa ntiko ntioo ya'a ka, ntiko ntioara ntiko ntikia, ntiko ntii tuko ta'ta keje xia raa na yaka chi loo chaa tikui ntiko xia, chi ta kuu naa ntiko chiña kuaao tikuia ra ika ntuu tikuia ra kuaa chiña aceite kii tukus, ta kuvaa ii vixa'a un ta kuara ta ntii xaa ntikontioo mi ñaaka ta. ika vaa chinuo tixiaa raa chikao cete ta kuaa, i'i kuva xaa kimio cuenta ya kasua. Un ikara sakasuvaa tukoa, sakasuvaoa ra sii kara ika ya, ta nikasuvaa mia kaa, kasuaa i'i media hora un i'i cuarenta minuto chi naa kasua ika ra xaa yaka ya ntukuxii vijia, tantii nukasua kara kiyoo ntii nuju xiaa tuku mi ntiayu mi kolo, kiyo nina nuju xiaara kiitukuora ika kasuu navaa tuku nikasuaka ra, sii ika taa ntii ikatura xaa vaa tukuara ika tu naama chiña mi tiaka tufio ra ika chikao kuaakao ntiayuu mi koloka xii mi ya'aka ya sikasuo kara, tantii ika xaa ya vaa yiooa tufiora sara ya chikao loo ixii yiaxaa ra kuuva mi ntiayu ti kolo kara xaa uvaa chi xaa ixii iya'a nikivi xiia kara, ixii yiaxaa suntukavao chi yakara taxia un chi yoo sanaa ntojoova ñaa koo suntioa kuxio, yakara kuvi koa ntaii yachii iñuu kiji a unkoo taxia koa xii ixii yiaxaa, ta na chikaa vaa tukuoa, ii nina ixii iya'a na kuara ika va kama chinâ ntixa'ara ra kokana viji tukura chi i'i kana iya'a suvaara ra, ta ya chikao ixii yiaxaakara yaka xiani tuku ya ya ixia ra xii na kuijiara ra yaka tuxaa, yaka tukura. Ntiika ra yaka kuaa xaa nmm ya <hesitation> xaa yoo ntuvivaara. Xaa ika nichioraa ra kuioora ra ika xaa vaa kuxiora ntikua.